Mizara telo lehibe ny fikarakarana ny pizza an-tragno. Voalohany ny fanamboara ny paty. Faharoa manarakarakin'izay ny fanambara sôsy. Da fahatelo fanakamba ny akora rehetraretra da fan- fandrahoa an'i pizza igny agnaty lafaoro ao.